Iro aren̈ie àby io zen̈y, <hesitation> itran̈on-drô karà taditady àby io ze fan̈aboaran-drô tran̈o zen̈y zo, zen̈y ze tain̈a ny tain̈any fampiasan̈y izy. Hain-drô zen̈y man̈aboatra izy ndraiky mbola hely ndraiky izy be mavita tran̈on-drô maventy.